Gn'alika lafa miraiki-po amy ty tompony, mipitipitiky avao izy milapilapy eny, mila safosafo amy tompony iny, lelalefiny tompony, da manarakaraky any tompony iny avao izy jusque farany.